सफर के दौरान मुद्रा का विनिमय करे खातिन भिन्न-भिन्न तरीका मौजूद रहेला। जेमा से कि सबसे प्रचलित हवे अलग-अलग जगह पे एक्सचेंज पॉइंट जेके हिंदी में विनिमय स्थान भी कहल जाला। ई एक्सचेंज पॉइंट अलग-अलग जगह पर बनल रहेला वहाँ से आप एक जगह का मुद्रा देके दुसरे जगह का मुद्रा ले सकेला।